القلعة تعطيك شعور بالقوة والتاريخ، مكان ثابت وآمن فيه خصوصية وجو مختلف عن الحياة العادية. السفينة الفضائية تعطيك فرصة استكشاف الفضاء، تجربة غير تقليدية ومغامرة كبيرة. أنا أميل للسفينة الفضائية، لأن حب الاستكشاف والمغامرة جزء مني، وأحب أعيش تجربة فريدة بعيدة عن الأرض.